Koɓa tmog faranki tarogan mboʒtgudʒ munda ta wadqiva shid. Kwaba qogtmama nduʒange nda dado da qgatata kobo amma inunda snayinig ampaniya gwada kwaba papghinma tingh abunda shikebn lamaniya gwada kwabo. Kwaba nana nale kwiʒin tan duniyana dakona <noise> an saduniya ta nduke wurka haɗ kwɓawo hahade ndukan tobunda ko hadin mahga makwa an hahad jibaghe tarlanar dafa <noise> <hesitation> hahad kuma ko wume ko da wumdka hahad magha alambagha a vulhang a lata keghen ghga mangne. Amhaɗinin dʒva manyuna eh uʒangima na dau a uʒanguda tala baiwa damog anpani maghgmamawa ga maghga aleple thavata mamawa bablamawa tghmamaga amma ga vunvulala neche dadanata dadamung imadimik tra gudfe neche damoga jibagha ko ambet ah uʒanya mangne uʒangarhay tan el tina munada sasna t jibine ine da gmat jibine hanoghuwa ndʒanʒa ghga baghun hudfa baghu chip te witha tala satak safak da maghga mbaghum amma nana ndnikagana da intake naya dam jebdiya naya jebdiyai bublaghga toh-a angwaɗa kwabe sanga taya amma skwaghte ʒamana tang yanzu ku. Uʒshinha yanʒu vita hala nda kwabawo tenghanatal vaghna undarh kal iha tdʒou ampanimunda hadina yuta taghn huduwo hadina juda tagha jibaghwo da tamoka jibagho da da tsufanala jibagh amma vita hadunda da damduma ndʒdin makunuʒa eh babla ghgai amma ba sasal dan ʒaman kdakomanana toh aghdka na badʒubadʒa huwa golna kanana kwabane badʒnta hakun lkwatha tala nda maraku hakun t kutha tala nduʒangu hakun t pi kwitha tala nda jibaghu nana ubadana d dʒaratn ndʒuka duniyau nduka duniyanana kwarantandna gmita bu. Agala dada yangityayngi? Lulahang ogauʒshina dada yoyagil maghga tata enda mamta unda labla tuta undha haɗundu amma ɗakanan tkorlkana kadunda gahang lapkagh da tuhla luwano, na rtakhe enguʒame weh unda ndagra kagh ndagra? Datsanata vughna hyu amtaka dadʒanata kwaɓa na bch sanya tayuna sa hahadaya wurka re? En sahaduwai amma ga thadathadaden dʒva dadamung, dadamung sin teghwada nda, dadamung gamsa dadamungaɗa ina gmtana kak kanana anagu ndanna gu skwaghn swagarha da maghagmak toh vitanayena kwarantab dadamung ankena planapli wahalaghuwo, da kwaranptab dadamung na ghaɓu ghaɓa kawo sheneche snata. Neche snata, ina magaka ɗughwana sasna ina magaka ɗughwana sasna ina magaka ɗughwanbuwa sasna nda jibache nda uʒangche, nda marakw che, dadamuge sna tana amma ga sanyasi neg kana da taghrainige, unda unda ko mutaka nasarle ko mutaka undagrache ko mutaka landagache da san dadamung chewa gwaɗe kwaralaghdna. Sa vaya melhayinga yayagita nda dayinge nagu klintamaghthpaɗe gudʒthodo toh tdʒovltime, tdʒovl ɗafe lanayagulange, gabalhavaltha dadamung tundo enlapiyine, kone nohkam duniyanana da mogka amma ga thavanab dadamugufa naɗina da magatakaw. Koɓo ɗughwana, ndukundo ɗughvana toh dajebman maya. Da sangati gwaɗa shiɗe ko gnauche, ko hiya maghga che, kojiba che, kiba hagh nana nace uhudagh uʒshingh neche jibagha. Vita finin kyene hadiwo gol kamana aya aya manyena haɗunwa avula dadamung shanfa lambla giwang tuʒshine atumula dadamung mamllahang datshiɗkwa datang sa nʒuka datangyoma ai sa ɗughwanan jiba wanan shire sa snala wurka ɗakananaɓo shaifa guɗuf. Shaifa nguɗfe dadamunge da vulamawa tunda da vulanawatache. Ɗughwanache, arla ladamung, ɗughwan chwovla dadamung ko nuwe inaghna. Anvlat dadamung. Dadamunge snata inda snab dadamungna neh snakagh amdzaɗ eki? Ai vaghna mtingka sagata dathoɗ nai naguspanatal vaghna andʒko mboʒla mbaʒanatale har da dʒorka chura guda hulmba maka, har da gunka tewa ɗamalo da hyɗuk ka kat-kat-kat thambalka, kat-kat-kat thambaka har nagu thadmak. Vita hyfyidaka thadnana harʒaka gyagha da munda lalaka fa? Ai dad nda mame glanafla nbarka dadamung ne wanan toh gwamagu maga dadamung ɗabataɗabaka.